Malu ke akoakoa i nā iʻa liʻiliʻi apau. Nohonā nā iʻa, puhi, papaʻi, ula ma loko o nā naele o ke akoakoa. I ka wā kahiko me like kēia lā, e holoholo e kanaka lawaiʻa i ke kai ma ke akoakoa e lawaiʻa ai.